Hoi solot gena ngone oro ena ma kunci rasi karehe ngone so ma susu kunci toma slot ma tuso, rasi ngone yo fri ena, rai ge ena maha tamoi hoi ma.